मैं सप्ताह मंजी औसतन बीस सी तीस काम सी जुड़ी ईमेल भेज दू। उ भी मेरा काम पर आधारित छ कभी काम ज्यादा हों दु त मैं ये सी ज्यादा भी भेज दे दु और कभी कम हों दु त मैं कम भी भेज दे दूं। व्यक्तिगत ईमेल मैं लगभग दस सी पंद्रह भेज दे दूं, ये मा मेरा कुछ दोस्त कु भेज दूं और कुछ जु आपड़ी दगड़ी काम कन वाला कर्मचारी छ उनके भेज दू।